Teknik dadode nanasuk neme Asia ndia yang pertama ndia noka Ita sasena terus yang kedua ndia nanoka te ita tapulun, ndia ndia untuk dadode nanasuk no ciptakan ini hidangan yang nanoka rasan lebih bauk terus taon nanoka nananak nemen kimaci.